أنا أدعم مؤسسة الأمل اللي بتهتم بالصحة النفسية، هدفهم مهم لأنه يسلط الضوء على جضايا الصحة النفسية ويجدم الدعم للأشخاص اللي يعانون في مجتمعنا، كثير من الناس يحتاجون لمكان يتكلمون فيه عن مشاكلهم، والمساعدة النفسية مهمة جداً في تجديم الدعم لهم.